कैंची द्वी धारी दार ब्लेड़ो सी तैयार होंदी जु एक दूसरा का विपरीत बल लगे क कपड़ा या कागज़ ते काटदा छन, ये मा द्वी ब्लेड़ो ते एक माध्यम पर कील का माध्यम सी जोड़ए जांदु और ये का हेंडिल से विपरीत बल उतपन्न करए जांदु